Raha fataon-drô ekioreil àby io koa fa ho avy ririniny. Zah zen̈y tsy haiko tsara fôton̈y ten̈a tsisy raha haiko mahakasika raha zen̈y fa raha azoko volan̈ina edy, irô zen̈y direkt efa mamory han̈in̈y avy iô ataon̈drô zen̈y zay ampitombotombo hatavezan̈an-drô beky zen̈y irô vondraka tsara mahazaka ririnina tsara. Avy iô man̈amboatra tran̈o hipetrahan̈a koa zen̈y irô, zay zen̈y azoko ambara.